لو كان لازم نختار نحب نعيش في مركب يصلح للسكن، خاطر المركب يعطيك شعور بالحرية تقدر تكتشف أماكن جديدة سواء في البحر أو على الشواطئ وكل يوم يكون عندك منظر مختلف، زادة الحياة على مركب فيها مغامرة وفرصة للتواصل مع الطبيعة، وفي نفس الوقت تقدر تكون مرتاح وعندك كل اللي تحتاجه، أما بيت الشجرة رغم إنه جميل ومعزول، لكن المركب يتيح لي فرصة أكبر للتنقل والعيش.